<noise> eh l’Arabia Saudita ë një vend te ku ë la cultura araba e jan musulmani però ngë ndutu njoh effettivamenti përçë ngë se ndutu nteresarem o nfurmarem e dokumentarem, thëshja të rreme.